راح اركز على انتباههم داخل الدرس من خلال اني انطيهم جانب ترفيهي بسيط داخل الدرس اي- لمدة خمس دقائق. هذا الشي راح يخليهم اي انو هما ينتجون او انو يسوون استرخاء لمخهم لمدة قصيرة و ايضا يبدون من جديد انو هما ينتبهون داخل الدرس.